Pus kiau mjau lantañ biu dru porque antes tame santa ke njeu greis njeu nda ki ndru ki mpau mjau ki nkiy pero mjau ki mpi mjau ntañ lamjin kun kiau meje pik ma uaki y njuande mjau ntaiñ njau biu kamiun kun kiau meje pik kiau lagua y meje pik kuajau uaky y njuande mjau pik ki xinchja ni nau era mang pero kiau njuande namang porque mas despues njuande nasap nkjuande naguiju y njuande latseng kun kiau lasep y ya nibiu laui kun kiua lasep y meje nau ntuns kese mang y nibiu fue biu nik kiau mas namang biu ñyuk porque mjau daap nkjuande y era biu color lame era cafe nibiu era mjau ki dap kun ki danua lame nkjuande ki xikiau ki kiyet y mjau dap biu dru kit kiau nju ki color azul con verde mjau dap biu ndru nkjuende es era mjau dap biu dru njuande ast ke dagu ntjee ntuns mjau natung nagu sopa. Pake ki mpats pake lae mjau ki ndru kue kara y nagu njuande stakiuang stakiuamp kiau mamak nagu nibiu ntuns kuandu ya dajuayp kue kara kuajau latseng kuajau latching kuajau lakuaut ntsi y mjau dap biu dru y poreso mjau lantañ ru drudat gueno njuende ru misat pero mas ru drudat porque mje pik kuajau uaaky y meje pik kuajau lanajanat meje nep njuende kuandu laaylp nda ki gadu tacuxp njuande mjau ntañ ama ma peje y puk kue kara y nkjuende biu nmes juende lantañ porque mja mjau ki xkjis y njuande mjau ntañ maudat xiñkiaudat u dimiut muu maudat nkjuande mjau ntañ lamjing y njuande mjau ntañ kuau kun biu dru auijily mjau dap biu nmes porque meje pik kuajau njau y nkjuende meje nep lamjing asta kun biu dru nkjuande meje nep naung lo ke kiyu y biu nmes mas lanjajañ ke nda dru porque biu nmes mas nip. Delicado nkjuande biu dru porque biu dru mas mas nip laju juay juay mjau neng y biu nmes me y pues gatu biu kiau ñyuk y chi tame xiau ke es biu ki ndiy njeu frijol nibiu ki dru mjau ki dimiang le pero mjau ki dap y meje nep laui mjau ntañ lamjing lamjing kun biu nmes biu nuye nmese biu nik tame y njuande mjau ntañ lamjintse nkjuande uijily y biu nmes nkjuande mjau dap biu nda porque mjau ntañ njau ru kiuang y nkjuande uijily kampiayp kamiun u aveces u pik muu lankiji ki kapas pik njau kampiayp biu xchi biu ama uijily kun biu ki njeu ya biu uijile y ya lapiatse lajiye, pus kian kiua kun atu nda dru u nda nmes mejor tajulan nda bolsa o nda costal pa taguan teskua taguan tañin porque si kiua nuanan juay kit talundat amadat o mismo kit drudat ama kue kara tsjat y kue kara lach kampiayp. Y pues guaaung y poreso mejor amadat lañg mas kupje mas pjesk muu xiaung nip lai ni nau porque ru talundat juay mjau dimiang liedat y juay te nibiu juay bijiy te muu tsjat y ya lach kampieyp talung u ndru u nmes nik biu gatu y pus mejor tesku taguan taañin biu nmes u ndru.